كتابة الرسائل عموماً بتتكون من: مقدمة وا - ومحتوى (صدريعنى) للرسالة وخاتمة ، وطبعاً أسم المرسل والمرسل إليهم وهكذى الأشياء وبتختار كلمات بسيطة وصريحة وسهلة ، <hesitation> وا -بتكون بنفس الوقت عبارات فيها كم من الشكر والعرفان.